एक दिन मा मी सोसल मिडिया दस से बारह बार दिखुद एक दिन मा कभी तीन से चार घंटा लग जांदन। क्वी अच्छी जानकारी च त वी थे पूरू पण क्वी मोटिवेशनल बीडियो वे थे दिखण। समाचार सुण गढलाली गीत सुण बस।